أفظل البحر أحب أجوائها ،وهدوءها خصوصًا لحظات الغروب على الشاطئ، أحس إن البحر ينعش الروح ،وما في أحلى من الاسترخاء على الرمال ،أو السباحة في الموية.